ba'iro dimiyan dimiyan dimiyan ba philosophe ra wara ba scientifique ra wara ho dinɛ ɲunasio bayan wara um oyi diara mɛ bebian mi bwɛ ɲusin anɛ pa'ami apo mu bera wian bedeso mi bwɛ wian bio ɲusin awa'o dimiyan mami sianbe wian awabe nɛ mave lo debenu awabe ve'obe so lomu'a debenu ho debenu ni debenuso nimi mi oni tenawe zenimi te mami tamasin na um